بتوقع أنه الحكومات لازم إنها تساوي ال- الشيئين بنفس الوقت أنه يكون عندها أولوية للنمو الأقتصادي وأيظا الحفاظ على البيئة لكلا يختل التوازن بحج البيئة بالتالي بينهار النظام الأقتصادي كل عدل بالتبعية لكن ما تحاجين أنه شي واحد على حساب واحد.